التمارين البتقوي الجسم مختلفة، لكن اهم حاجة، يهتم بي تمارين تزيد من قوة العضلات و قوة تحملها، مثلا تمارين الضغط، مهمة لزيادة القوة الجسدية، لانها بتستهدف عضلات ال- <hesitation> سدر و الكتافين و في تمارين تانية بتركز على تقوية عضلات الرجلين و الجزء التحت من الجسم و في نوع تمارين زي تمارين الاستطالة و دي بتنشط العضلات بشكل عام و بتقوي عضلات الضهر و اليدين و <hesitation> في تمارين خاصة بتشتغل في عضلات البطن و الجري من التمارين المهمة الالبتقوي عضلات القلب و الرئتين و السباحة طبعا من التمارين البتقوي كل عضلات الجسم.